<noise> Ie, mahay mifampitampita fahaiza aloha gny biby e. Ohatsy zao hoe akoho reny zao am- vao kelikely gn'agnakiny ampianariny m- mila hany regny. Ny tabalaky koa zao mampianatsy gn'agnakiny hoe manao an’izao milelalelaky an’le hoditsindreo regny de zay zao hitako mba m- mifampita aloha e.